<noise> Mi yiɗi mi yoonogo lambaji didi mi waadan bana na lamba-lambaji on mi yoonata ba. Se mi yoona waala waala, kapan joowi, didi, kapan joowi e nayi, kapan tati e jenayi, kapan jedidi e go'o, kapan de jeego, kapande jedidi e go'o, kapan e joowi, nogas e no, e joowi, kapan e nayi, kapan e tati e tati.